Binafsha rang. Men buni gullar bilan bog‘layman. Binafshani o‘ylagan paytda hayolimga binafsha guli keladi. Bu chiroyli gul hisoplanadi. Albatta o‘ziga hos rang bo‘lib tovlanadi.